أكثر شيء طريف صار لي كان لما كنت في رحلة مع الأصدقاء كان في شخص قاعد يحكي نكتة وأنا ضحكت بشكل مبالغ فيه لدرجة أنهم كلهم ضحكوا على ضحكتي أكثر من النكتة نفسها. حسيت في اللحظة هذي أني صرت بطل في كل ما اتذكرها اضحك علي نفسي <laughs> كانت لحظة خفيفة وظريفة ما راح انساها.